Á aniberëser mon key këma pëndoo dël këpëpëreparir. Bacumal ajá dí weli inko intíis iyí kanjúŋar kacef untabël kandúu wí bancínţ ţul bí fetir, yunk dunjá bufetir aniberëser njí. Kando ngënko bëliyëng kënţúuwana bancínţ ţël bunka cí ţuláa tee uloŋ uler bunduna garësër. Aniberëser ţí bañaan ţënkëyil má bënjoo bunjá bababú kanun aniberëser. Këweli inko intíis yun kanjúŋar, kandoo ufeta untíis kanonţa uler band bungarësa.